Toetra tsy manam-paharoa agnanan'ny orsa de tsy fantako lôatra satria aminay tsy tsy de misy agnazy fa hitako foagna izy aminà tele de; <hesitation> ma rehefa mafagna andro de mivoaka mandeha miarana hanina de magnano voky izy de rehefa andro mangaseiky izy de sy mivaoka antragnony fa mipetraka andragnony foagnan.